Sicürament al e 'na materia impurtantissima e sincerament cule li ch'a stüdiu a scola ades cule di greci cule coze li nen tant, la storia vëntarìa vëntarìa ëmparela la storia vera cula li ch'al e capità tipu le guere, cula li al e la storia impurtanta da cunose